Wa ẹtọgbọ yẹ anugo ga Ibẹb ọyọngọ anugo egọt eyeng, mann erre ware ezezene wanwẹ ẹna ga ẹnọm ogwu mann arre eji <hesitation> arre eji ẹtọgbọ Agwagme uji, mann jẹ eji asọm bẹ e egbinu Imi ugom ga ọdọm ugom yẹ ẹgọnọ Inuk ẹfimi ẹtu abẹ ina bọrọ afa anuga gange dasam emo afu <noise> Akogbeyim afa Inuk ẹfa, ashi dudu kakọng asọn ga ọgwu abọni ara ga Imi ugom ara anara ufẹn e dọng gaye odo emo go ogwu dọng ga Inuk ovavai bẹ ato ma bẹ Egbizim domo ga Emomoro ebi Egbizim ẹjọk ga Egbizim mann eji emo uji aga ọdim ugom, yena dọng ogwu evere ni ẹwa Igbogbo, ususo ẹtọgbọ <noise> ẹwani ọyọngo esa kakong wa Izim ẹdọng ẹfẹ ẹda na ususo ẹtọgbọ ayọrọ wa oven eyiyine-o ẹtọgbọ ayọrọ eshina esa. o! Ẹtan Ishi abẹ Inabọrọ evira ni õyọngọ, ẹdada ọdẹt ayọrọ evira ni ọyọngọ. Kakong afa awa ugom, wa Izɨm ẹdọng ẹfẹ ẹgọnọ uso ẹdọng ẹnẹp ẹnani gange iri itọ unu ibo se agagara afa akana ẹtọgbọ Agwagune ma esẹ gangẹ ito ẹdudu Inuk, ga ntak wu uma Inuk uto ga inuk wu ma dọng uto ga Inuk ọvavai mu urre gange ga Imi ugom nẹ mann arre eji mo wa ne dong arre evere ugagari uko dọng Inɨm ufẹ mọ itọn bẹng ukpo mo ngbangbang. o ẹdip bida ẹbọm efu dọng nwẹ mẹ ẹshina, eshina ẹtọ evere ẹma ma ọbazi ashi ẹrẹ ẹkana warẹ sẹ ẹrẹ ẹfɨn warẹ asọm garigari, ashi ọbazi ẹrẹ ẹkana warẹ ga ọgwu ibọrọ mọ. <hesitation> Jẹ kakọng asọm bẹ anugo jangẹ ga ẹtọgbọ Agwavune gangẹ ga Imi ugom nwẹ ẹmo ato ọbọk ọdam nye biabi-biabi ma bẹ arre ganjẹ ga Inuk ọvavai bẹng wa atun ezam, bẹng wa ana Ikọ, bẹng wa assẹ ẹgọt abani, ga agọbẹ atun ẹzam bẹ yẹ ẹgọnọ ọbọk ọdọm yẹ dodoma abẹ Ina bọrọ agọmọ ara anugo utu emo ara atun ezam na ga Ise ebe, ebe wa ezam yẹ emo atun ga wẹ ẹgbẹghe. Adọgọ mọ dasam mann eji ga ntak ajuk ẹgbẹghẹ mann eji mo ọvẹn yẹ afẹ ga ẹzɨba mẹ ẹkpuk yẹ, am <hesitation> before ẹrẹ ẹbi ofe ubari Ifa ọr yẹ ubaidad eto yẹ adọgọ ọvẹvẹn ayọ awọbọ ga ebe ga ntak gayẹ odo ẹbẹnẹ gangẹ mann me eji mọ and ọvẹn nwe me ekpuk ye; emo ara afe ẹdọg afẹ õbiara ọzạng kakọng emo ara afẹ ma Iwa <hesitation> ga a emo atun bẹ ga ebe eto ye adọgọ mo girige emo adọgọ mọ girige ẹwọb bẹt ga enom ọgwu asom ara afe ọvan ga ezɨba yẹ ẹgọnọ ẹrẹ ma emug majeng emo jamo adọgọ abig ange gayẹ odo mann ẹrẹ ejiji efɨn ọvẹn nwẹ bangẹ gwud Iwa ga ogwu ẹrọrọni, edog ga ogwu ga ogwu ga Ivim ogwu ẹrọrọni kpokpok ẹkpuk emo ẹna emo avɨra ẹkpa ọbọk Idida so ekogi and ọzạng kakọng asọm adomon. avakpa ẹgọgọnọ, emo agono avakpa ga ebe ga ẹrọi ebe bẹ Inang emo afe ni avakpa ga ọgwu yẹ emo ano Itune arẹ emo ma adọmọ akana emo ẹmẹni ashi ẹnọm <hesitation> egwu yẹ asọm. Ama unu atọ gayẹodo mann ẹji mọ uji gbọgbọri ẹjuk mọ, so utu ga ugom ekogi yẹ emo adomo avakpa bẹ etutun gange ga ebe etoni ẹnọm yẹ mann ẹma eji emo adọgọmọ asọm adẹt afianga ọvẹn agọmọ aji beji ma bang emo ga dọng. Asin ẹnọm bẹ mann eji ejuk mọ ẹgwu ni ẹta, ẹnani asọm ga ọgwu adọbọ eje azene afẹnẹ Inuk ọvavai, emo ara afa atun ẹzam ẹgọt eyeng yẹ emo abọni arre ga o̱bọk ẹzam nwe jangẹ jẹng afẹ esut, afẹ esut o̱do̱t ga ẹrọi ma ga e̱gọt eyeng ano̱ng afẹ Iwa, afe ẹdọgkakọng ọbiara evɨni e̱gbe̱n nwe̱ Ito ọbiara ga ẹtọgbọ Agwagune dẹnẹnẹ nang yim-m-m ashi kako̱ng ọbiara ekoho ni evɨra Ise ye ẹvɨvɨra ewa Igọnọ ẹvɨra nẹ ẹssẹ efu o wa nẹ ẹssẹ ẹvɨra o isi Igọnọ dẹnẹnẹ ashi eboni era chagachaga asọm afa ato mọ kakọng e̱no̱ng ẹgwu ashi ẹgbẹghẹ nwẹ erure ẹdudu gwud pit ẹgwu <hesitation> ebit ẹdudu be gwud ẹgọnọ ẹrẹ awa afia Agwagune ma ayẹnẹ ọbiara ẹdudu be gwud, ọbiara afia ẹkpẹm ashi kakọng afianga mo ma gẹrẹk wẹ ẹvọngọ ọbọk ena ga ishiri ukpuga yẹ ema ma ẹrẹrẹbẹ egoro je ẹtama ẹnyi yẹ ẹrẹ yẹnẹ ọbiara. Ẹrẹ ẹvira ga ẹtọgbọ Agwagune, so, ẹnani ye ẹgọnọ ẹrẹ ga inang ga ẹtọgbọ Agwagunẹ ẹdagoi iri ifẹ <hesitation> ẹdagọi iri Inong ife <hesitation> ọbuna, ọbuna be Inang wa ọvọn e̱ne̱ne̱b yẹ anẹba agọmọ ana ukpuga emọ atun mọ adọgo mọ ago̱m mọ ana ukpuga ashi asọm ga ọgwu emo ma anọng agọnọ gayeodo ọdọm e erɨrɨm ma azama Izam, ana akwọ, atun ivim, agọnọ mọ, awobo mo agot, akat mọ afẹ ga Isẹ, Isẹ bẹ akat mo jẹ afe ekogi ẹkɨ kɨm aneba ga ọgwu yẹ emo ama ukpuga ato ye emo ama erom abene ja emo ẹvọi ayine Izọkpọ, anu Izo̱kpo̱ akat mọ afẹ ga Izo̱kpo̱ so ẹgọmọ emo ọdọm dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ ẹnani ọdọm jẹ ekogi ma emo ga ọgwu kakọng adọbọni adọn <hesitation> adọbọni eje azene ara afa atun Iwa abade ye ẹnọng ẹvọi emo awobo mo agọt anyi mọ ogba se ẹfẹ emo adọgọ Iwa emo ẹba bẹ ẹrimi emo yẹ emo agọmọ ana. Okpɨp ana okpɨp, okpɨp enana wa adọgọ Iwa be inang agwọn mọ. Afe mo ga mann ano mọ ga wẹ eje ifa, eje itaa o Inna ẹwana dẹnẹnẹ ayai mọ, ayai mo Idip ẹ anura api mọ ayẹ ejọd mann ye ẹnọng evọi yẹ azaga mọ ga ọkpu, gọkpu, gọkpu, gọkpu afe ga esa, arọngọ mọ yẹ ẹfimi etu adɨma mo̱, adɨma mo azɨmnẹ abọni azaga mọ, adɨma mo azɨnẹ abọni azaga mọ ga ọkpu ga ọkpu abọni afe ga esa afe mọ mann gẹrẹk abọni arọngọ mọ yẹ ọfaẹ wa ye ẹnọng ẹgọmọ mọ ebene dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ; afẹ mo̱ ga ẹsa ngẹ jange ma akɨm Imit avɨno ọgọn, agba mọ uso, afe mọ ọgọn abaga mọ ebene, adɨma mọ dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ ẹdura dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ nẹ ẹduda ẹrẹ emuk ẹmẹ ẹgọmọ. Dasam afa azigi ọdo̱d yẹ ẹrimi ye asang azigi ọdọd idani. o. Azigi ọdọd idani ma arẹbẹ egere, ma arẹbẹ ẹzẹn ẹgọt, ma arẹbẹ ẹzẹn ẹmann, ma arẹbẹ obu, ma arẹbẹ unuk, ma arẹbẹ nẹngẹ-nẹngẹ agagara, afẹ mo, ma arebe eyim afẹ mo, <noise> afẹ mo igen. <noise> Igen erre ga ẹkpọ ga ẹkpọ o, igen ẹtutunge ashi o igen ọdọd, ibo mọ igen ọdọd igen esse ga iji yẹ esara ga iji afe mọ gayẹ odo Itoni Igen avakpa ẹgọm mọ ẹbaga ọvẹn nang na <hesitation> eresi, than Igen ọdọd wa yẹ ẹssẹ ga iji egom mọ ezigi ọdọd nga azigi mọ nẹ ẹnọng ẹnẹgẹ yẹ ga ama agọm mọ aji effa okpup ayo. Effa okpup jinang wa aye epigi ọsọm ga imi dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ mọm yẹ ẹmẹ ẹgwama ezɨba and wa ọvẹn yẹ abẹ Inabọrọ agọmọ anuga warẹ gari me ekwu ye gari efu. Gari efu jẹ ẹgomo asọm mo ejiji asọm ga ọgwu ekpanga mọ uwuno ukpanga, asin emo arre mo ga anẹnẹrẹ nẹ ẹnọng ẹvoi emo aji mo. Uwuno ngẹ efuni ẹruk eso nge asọm adomo gari ejiji jẹ ẹnọng ekɨmo mọ dudu gari edomo asọm ga imi ẹyayana.